Ichimlik turlariga: Suv, choy, qahva, sharbat, mevali kokteyl, sut, kakao, gazlangan suv, mineral suv, kolalar, pivo, vino, ayran, kvas, limonad, moxito, spritz, pina, qora choy kabilar kiradi.